Taa heɗi ngaɗa ka naftirgo kwakwa to ndefuuji maa, waɗtatay kosam kwakwa nder li'ooji e kujeeji ɗi njongata, ndembo ngaɗa taƴoo koñ taƴaa kwakwa ɗum taƴoo koñ taƴoo koñ, ngaa nder dezast maaɗa bana nder bireedi, nder kek e ko nanndi e noon ɗum wela so sena.